Mangu ma wi, limbiri uŧeele ma ngi limbiri ujooli, tan ɓaale, mangu, limbiri uŧeele, limbiri ujoole, wee gí tan ɓaale. Tan njiŋne wi ñóbu, gaju ma gee ma, saama gee ma, fŧamñi ma gee ma, nŧee ma gee ma, wéntele gidúu gsal, mbaaŋa gigili gee ma, mbaaŋa giile. Waabo udaaju bari uga a njiŋni ma dé, we ndúbatu we gee hemma ta ma ñóbu, ta ma ñóba a njiŋe, mbaaŋa bdújja, we ndúbatu we ga njiŋne. A jogi we, mbo wéntele wo wi ñe húru seeŋa, ngi gbésa, wi ma wi nhúri hemma.